Mitendry gitara aloha no tiako hianarana noho ny mitendry piano satria le gitara iny izany afaka hoentina any amin'izay toerana tiana hitondrana azy sady iny koa moa zany tsy voatera hoe ampiasana herinaratra, nefa ny piano sady mavesatra no mila herinaratra.